Narekko meloq kiq mabbisa lima ero makanjaq ebaraq mapaccingngi pole carepa e bungeq na ero ibolo i joloq lima e pake wai narekko maricaq ni lima e weddinni yaleng sabung <noise> pura yaleng sabung le gosoq-gosoq ni lima e le patamani akkoro selleq-selleq na jari e <noise> le gosoq-gosoq ni <noise> lettuq messu carepa na pura matu ero nappa ni le bissai pake wai